Kpa mɛ kɔ nu a kii cool e ken kɔɔn doo bu uloo so loo ama lɛɛ yaa lɛ kèè kɔɔn oyee aa lo kɔɔn oyee baa kɔ a yii tɔ e-ɔɔne sor e yora dɔ o sua kɔ waa aa ye sa kee ye lɔɔre eithet o su nu ye uunar or o aaye sa bop sor wɛɛ bop ba ye ye lɔɔre o aa ye sa o lɛɛ pya ye ziia e-ayee le oo zii lɛ ye ziia ama kaana kaana doo kɔ ye kpaloo a sira sor e-sira sen sa o muɛ naa kɔ ye kpaloo e sora ee lɛ o teh o zima kɔ atop kaama kaama naa ele loo zima ẽ naa tap o doo kɔ lo zima a tõp top kaama kaama lɛɛra lɛh o kèè ye mɛ o fii o fii kaama kaana lo a sii ina loo ye minuminu oo lo kɔɔn naale waa ba u ɛra a wɛɛ tan pira lɛ aa u lɛɛ lo sor sor wɛɛ fii ra ye sen wa nuɛ la kɔ dum e taa ye bu a u loo ɔp bee o buefen ye yere efee hi o kwa nwa sor wɛɛ kwa mia yere nee kaana le kaanu. E doo kɔ lo mua agaloo sa ɛrɛ aguten sor wɛɛ dora doo wo sa sen lɛh o su lo kɔɔn pkpera nor o wɛɛ kwa nwa kiha kina kina kɔ lo mia a zia ye sa ziia ta ye a peloo o buefen lup e-lup lo ziia lɛh loo e-bue daalu olup olup olup lɛh osu ye bui tɔ sore lo ken then o lɛh nu a wɛẹ leloo ye pio akpo tɔ o lɛh lor sor o ba naa aga dea sor wɛɛ le ɛ ra o tii nu nyan abuɛ sere ken o baa ye bu o leh pya ye nua a ma o ɛrɛ a nwa dee nyone bee kɔ ɛrɛ nu a bee lebu kɔɔn e-ba kɔ alol le̱ɛh o mua dee kii lo su ba o lɛh wnu sor wɛɛ lɛra o lɛra o ɛrɛ ba nu abee hi ziia e abee le kpa o doo o sua kɔmɛ hi ziia a ta loo lɛɛlẹ sor e taaloo o buefe su e nu ba wɛɛ kpo nu nor e kere teh o sere ye ken o kpo kina kina kina o kpo ye kuna ken bi le doo a ee o su kpo doo’a kuna kina kina kina o log baa sor lɛɛlɛ log lɛɛlɛ lɛh o su yere bu banh. Yere yebe nu oye buma loo lo abeke le dorna doma nu ye uu loo lo kɔ ye akpe aa bu o ɛghɛ hi sor wɛɛ ɛghɛn hi o yere mia ken kaana kaana kɔ mia a ziia ye sa yebe ɛɛ uuwo lu yiibe o su kina o dala nuu nu ɛp seh e kpe-ghɛ naa ee sor wɛɛ dora wo lo wɛɛ su daa jogoro yorjoo maaalo o kii ee wɛɛ kpa nu okere suure e bu kana o kpaa o log lɛɛrɛ o ɛp kuma lo maa alo wɛɛ tom loo o tom sor wẹɛ dora wo o kpa lo suure o lẹ lo ken ẹp lo a leele nu sii takii o lɛ o su yere bu lo maalo e-lo yogoro yogora maalo la sor wɛɛ durna wo sa yebe ɛɛ uwii sa lɛ o yere para yere mua ken o dala nu naghẹ sor waa daaha nu sa o ɛp kɔ elɛɛra lɛh o dana sere ken o su o koro or e lala de nu bu o bo yere bu one pya nee ne o’o le nua a ɛrɛ nee loo su dee ken ubee doo naghɛ doo u ɛrɛ baa so dee ken uwɛɛ doo doo loo su dee ken iwɛɛ doo doo son wɛɛ keera ye sa Lɛ wɛɛ kee ye o kwa mia o tom maa yere bu banh ɛojhɛ dee sor wɛɛ ɛghɛ dee o kee ye elo kɔɔn osu lo kɔɔn yere bu gbene ka e lala o dana lo mia maa su tom loo sor wɛɛ tom loo o ɛghe ten ken e ken dee a ta o lɛ loo ken bee ziia loo lɛ ziia loo o kira ye kpo tɔ ken abee aghɛa yene bu maa e lo mua maa o piera ye akpo tɔ o mii naa yebenu a bee le a a bee eghea e a bee su kia o muona lɛh loo su wɛɛ lɛra sa waa muɛ na kɔ ye ziia e taaloo o fii yebu sor wɛɛ fii ra sa o lɛh yebe nu a bee lebu’a o bu kpu kpu kina kina kpu kina kina o yere naghe bu banh o ɛɛrɛ ken uwɛɛ ɛɛrɛ a nam e ɛɛrɛ sor waa ɛɛrɛ sa lo wɛɛ daa maalo ɛgɛrɛ ba bee maalo wɛɛ dan o ɛɛrɛ kɔ ye kpe aa bu sor e bii-nii o dana lee daalu sere ken o ponia sere lo maalo wɛɛ da o ponia o su daa lo maalo sa yebe ale tɔ ba de ba ɛrɛ ɛɛbu